Nome osa gemuoro arijarue aribo nome ma omie hueremu atarueje. E hesi behoho, nome aho omie emu javu ero no me hue gogogo bogo atarueje, nome ma omie hueremu atarauje.